Xadakaino, dakaino tutu, kadanguano ni carta, kanguano iin mensaje tendanol inka nayu xa dakaino no xakadano iin, taluxhi iin xhimono hó <hesitation> dakaino yuku nayido ni taxtunu nu, nu tutu texunku xa'á xukadano xhin iin lapiz hin tutu nguixhi ngua xakuxhu nguanuko ngua xatendano iin mensaje xhin nayi nixa lionguano hó ho kida sufrir nonayido tunoté xhin tutu kano xa'á nayido tuno nayindo ndano, nayido tu familia no nguaxa xhidotuni, ho kadanguano iin tutu ñoo noxakanguano iin tutu ñoo té dikono oko ñano xhin ndano ko xhin tutu na nakada escribir, no nrida xa'á kan ininó nridaxa kiniano, taxtuno no tutu xuxa ngua.